<hesitation> Emi minyim dɛ ma wɔbɛka anye dɛ oh! <hesitation> meyɛ obi a monnso <noise> meyɛ tseaa, kɔkɔɔ, bea a mokɔ skuul wɔde bɛka ho <noise> oh! Akataasia a n'asɛm dedennden yi <hesitation> Ame minyim dɛ kean a wɔfa do a wɔbɛda me edzi nye n' akyerɛ afofor. <hesitation>